Dure dure dure mail ek tagniri ka algi, Elfim mail ka dure dure dure kilo ek, Ola mail igina dure dure ai ghayıto dure eka tagnir ay.